Chemo xkuj ka'yik utz xtiktij kaldito de yerbamora xtiktij kaldito de napx kaldito de berro wachi'xtkriq wi' pnima ya' wachi' k'ok'wik ya' k'olik ab'aj k'olik arena ik'olik njeel xtik b'an <hesitation> juntar wu ichaa para ke xtk'ob'ik una buena e <hesitation> una buena alimentación vegetable i xtkb'an tambien kompartir <hesitation> kon la familia xtkyaa chu wuk k'jol para, <hesitation> ke nuestra vida xtka'yij utz wu b'eey